خلاطة hikir shoguli hikr kabaka huliti فواكة ka huliti nei nanga huliti hikira wida? En خلاطة an firgika tou tani la eskirosa wida gon fa gue كهرباء la kokir mn tery tani ga gukosa owin firgika fa ken hulitr